Sèè ke fòìɛ kùwòùm e ɗeweɛ̀ mùŋ joyà muàŋ bi lɛ̀, mùŋ bie wùìyèɛ maŋ ka maŋ niŋ tìà, ke fòìɛ yȧùm yòò, maŋ bìȧ wùìyèɛ maŋ niŋ tìà, sèè mùŋ tìyè niŋ, maŋ kàmè wɔŋ wɔŋ wɔŋ kùmȧ maŋ wɔŋ gɔ̀àa wèè ke fòìɛ, wɔŋ kùmà kpɔtukpɔ̀tù, maŋ wuŋ gɔaì maŋ kpȧȧ muȧŋ bi sèèùm kɛɛnɛ̀ŋ maŋ ɓɛ̀ miiŋ anyùùŋ nyaŋ sieyɛi maŋ gòlò yɛi le, maŋ noo sìà maŋ maŋ maŋ maŋ kpȧȧ muȧŋ bi tɛ̀ɛ̀ kaiŋ, maŋ ka maŋ hawe, maŋ tìà wuiyè bìa lii maŋ ka maŋ hawe, because kɛ̀ e gòò fòùm sìwè, sèè, kɛ̀ maŋ kȧmè ke dòmȧŋ koɓɛ̀ gɛ̀nìiŋ koɓɛ̀i ȧŋ sùngòùm lɛ, koɓɛ̀i maŋ gòò maŋ yaȧ lɛ, ko sààŋ gòòi, kɛ̀ maŋ ka mȧŋ ɓèmè maŋ gòò.